Iran tun a tun nɛ, li tun so saninu be pa'a cii matete, obɛ ma babe se ba hana tawɛ a bua min yɛrɛna matete. aba fansi bɛ min, donke ehh saninu be cii ba se matete.